Tsy haiko aloha ty lafitsa- lafisoa vo ho lafiraty ty fampiasà siramamy sentetiky. Sady raha mbo tsy nihitako indraiky zao.